Ny voro manga mihamy io, ny fanaovany ny fihamiany zay da i raha afarany ao igny igny ro avelatsiny la mihira i, la mihamy i; la magne- magnety aby ny manodidy azy la tara agnaminy.